He diná nani ditá dita nreyú, inxhi koku ká aguacate de ku nrutia tukú, iin xhendondí aguacaté iin xhendondí nani taco, in xhinró aguacaté deku nri tuku iin dé ensalada <hesitation> xhé dakendó, <hesitation> ichí.